Indoneziya o'zining etnik gruplarini ko'pligi bilan mashhur yani uch ming uch yuzda etnik guruh bor. Ularning tillari bahaza indoneziya, va ko'plab shevalarijavanez sundavez va baliniz kabi shevalari ham mavjud.